A'a misofnan fande maini artundere yara diyam sai miheɓa soson karfe am jamdi dum minnaftirta omo dum detergent semi lotadum.